<noise> Köö e ja ýý ñǿ’ dxín jná ekiée’ e color e juⱥ’ ï ree’ ja yy dxín e jɇɇ mⱥⱥ nuu e ree’, <noise> jötu ja yy dxín e jɇɇ köö nopál kö’ e jɇɇ köö sávila kö’, jötu e jɇɇ köö mý tó’ kö’ mý tó’ ega ree’ eajia’ ka juyy, ejö color e ja ýy dxín jnⱥ kö’ e jɇɇ color ree’, ela kú ï ree’ ja ýy dxín kö’ ere jɇɇ ná jan dsa i kii’ koo ‘myy’ ree’ kö’ o köö laa ree’ o köö tuxaa’ ree’ eñǿǿ ii <noise> e ja ýy dxíra ere jɇɇ köö e ree’ la’ lɇ, <hesitation> la’ lɇ í’ ja yy kiaa jná e jɇɇ köö <hesitation> jmí la lɇ e ja ýy dxín jná kö’ e jɇɇköö mⱥ jö’, e juaa’ jná’a’ jela mⱥ jö’ köö eree’ jötu köö exin jy mý bóluu’ kö’ jy tá’ mý bóluu’ e jɇɇ jé la exin manzáana, jötu exin pepíino juaa’ jnáa’ la porque la’ bá ‘née’ dse li lǿ ráa’ jö ne e la kú e juⱥⱥ’ ráa’ pepíino jö. Ejö ere lɇ color ree’ kö’